Biby ten̈a mampavozo zah zen̈y, mampangaroaro zah, bibilava, bôka eo mizaha antsantsaka, antsantsaka zen̈y izy araiky manintsinintsy in̈y zay no tsy dia, hitiavako izy. Avy iô bibilava zen̈y koleran'azy in̈y zay mampavozo zah.